Toetr'andra bô- bôkà Malezy ndraiky zen̈y man̈ana hamandoana izy, hamandoan̈a zen̈y ten̈a maro aminazy mandritrin'ny taon̈o araiky. Avy iô koà misy matetiky avy fo mahalen̈y amin-drô in̈y. Sirto zen̈y kôa efa fanjavan'ny novambra firaka marsy àby in̈y e.